Ya kalau bahan dasar dari kelapa ya setahu kita nyak kita tuh dulu nenek kita enyak dah bilangnya ya itu wajik itu kalau setiap mau lebaran itu enyak kita bikin wajik tuh kelapa di paruh tuh pakai serutan parutan serutan apa apa tuh kan sampe banyak dah tu langsung masukin di kuali dah tu kuali kuali gede tuh pokoknya dah diaduk aduk dicampur apa tau yang merah merah jawa jawa gula apa gula gula jawa pokoknya dah itu kita bilangnya bikin apa itu bikin wajik gitu kan nah wajik itu kalau sudah di lebaran itu sudah banyak yang pokoknya udah nomor satu entar itu habis itu pada pada dokoh pisan itu kalau sudah ma wajik mah iya tamu tamu semua sudah wajik aja pokoknya pada datang tuh yang wajik pokoknya kelar duluan dah daripada timbang yang lain, iya sudah dedemenan juga pada ini kita juga demen pisan wajik dia di timbang timbang kue kue ini mah ya nastar gitu, kue kue ini kagak ada yang resep pisan kita mah ama gitu gituan paling ge wajik deh itu wajik itu kalau sudah bikinan nenek kita ya maaf maaf kata dah bukannya ya nenek kita ini siapapun udah enggak ada enggak bisa ini gitu di pada masanya dia mah gitu, bukannya kita nyombongin enyak kita mah kalau udah bikin wajik udah luar biasa deh pokoknya dah iya dah.